ପର ଆପକା ସ୍ଵାଗତ କେ ଲିଏ ଦୌଖିନା ଆପରିଗାର ପରିଵିସ। ନହୀଂ, ଦୌଖିନା ଆପରିଗାର ଫାଣିପାଗ ଵିଶେର ଵତି ବରୀ ଥୀ, <hesitation> ଦୌଖିନା ଆପରିଗାର ଫାଣିପାଗ ଵିଶ୍ତିତି ଵିଶେରେ ଭୁଚରା ଜାଈଚୀ। ଦୌଖିନା ଆପରିଗାର, ଆପରିଗାର ମାଦୁଈ ପର ଦୌଖିନା ଦୀଵିରେ ଅବସ୍ତିତ ହୈ। <hesitation> ଯହାଁ କୌମ ଜନୋଂ ସଂଖେ ବହୁଲା ଦେଶା। ଏବଂଗ ଯହାଁ ବିକ୍କୋ ସିଦ୍ଧ ମଦ୍ଯା। ଠୀକ ହୈ ରଫାଣିପାଗଟୀ କା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରହୋଯ ଥେ।